نه ټول څاروي سترګې نلري ځیني څاروی سترګې لری اوځیني څاروي بیا سترګې نلري هغه چي سترګې نلری هغه څاروي دبوي حیس لري چی اوداسی دلمس حیس لري چی دهغه لمس اوبوي په واسطه خپل ژوند مخته وړي لکه دستوري په نوم ماهي چي هغه دپزې په وسیله هرڅه پیژني اوحرکت کوي